Aku kalo pagi tu kadang tu makan soto di belakang kampus, belakang kampus ust situ soto nye lemak nian situ soto e, soal e yang murah- murah nian itu soto e, sos soto ceker nian sembilan ribu, dem tu <noise> dem makan soto tu balek dem balek tu lanjot makan siang, makan siang nye, dem makan siang tu makan nyo tu di borjo aa itu makan di borjo aa tu kadang tu mbeli nasi sarden e, nasi sarden dengan telok, nasi sarden dengan telok tu lime belas ribu, dem lime belas ribu tu, mbeli es dem tu makan, dem tu dodok segel dah tu balek, makan makan sore e tu di di <hesitation> di padang tamsis nila yang dekat sir sirkel minang sirkel, nah di situ tu. Kitek tu pacak nian ngambek banyak banyak nasi tu, men nak makan nasi di padang tu, dem makan nasi padang tu ngambek ayam sepuasnye ye tu, minom es teh, deh tu ade keropok e juge, deh tu banyak la di padang tu lengkap galek dah tu makan malam, men makan malam tu aku tu, kadang tu mbeli siomay yang di jalan tamsis depan indomaret tu nah, soalnyo lemak nian bakso urat nye tu dengan siomay e tu, dem makan beso urat tu, lemak nian bakso urat e tu, dageng e banyak dalam bakso tu dan murah jugek sembilan ribu rage harge e tu dem harge e murah de tu, pacak ngambek saos sepuasnye de tu, kecap sepuasnye jadi lemak nian di situ tu, dem beli bakso tu balek, dem tu.